<hesitation> Akeokeo amin'ny telo akeo ah namako akaiky, de zareo <hesitation> vingt ans akeokeo aby sy manodididigna anjareo, fa zareo mbola jeune eh, zay zany no mampalaza azy manokana, malaza ah.